Ko na rak bong me dala rap. Mungo tar avatung koina me u bonie, kium a num team, mula wan kuti ap mula re taur mila kuti a bilur. A vatung a nung ngir na gugu ap nungir na pite arpa. urep a re nangadai mep boni kuru pilak pa, u wan kuti u pilak pa nung lar, taur u ka kuti ma nung lar ma nikoina numilai kati bilur ap karu, urep mila rei nagandi mep a taem narit, a nanatu mila la ngongo kaun kama numila rarate, kir la murmur a numila rarate, wa tiri pa ta nat lik narit, kir ia mur a rarate, ia mur kama a narate ing nena wa, ing arate nena wa wok. A gugu maive meu. Ap kondi apakana bung, ia ota ke, a ward member, ap a ward recorder miti bilur ap karu, bilur ap karu. Kuti bilur ap karu ura keke, ura lar iongai kena vavai ma nginga, aninga word i balaure la. Mar ia bilur ap karu. Ai kati ma numila kine kati, a watung a koina urep a rei nagadi mep, u pet a ngir na pakana, u valilikun malet a numila a rarate taur, noronge mila ta nunure a numila a rarate, ia ngir namagit inga ava tumtumbu mila la vung pauki. Me ia ot a nung papalum kati iau a te, a ward memeber ap a word recorder katima pakana kiti. Anung papalum i tur pa i ionge ma a a a. Two thousand nineteen, atole pa a papalum kiti. Taem a tolepa a papalum kiti, a wan kium anung word member utinge ma two thousand twenty, a nung ward memeber i ngo kaun iau, ma pakana kiti i wan pa. A taem ia kama a keke, a nunuk mat taur taning iongang lar ia nunuk a ke ap a nunuk taur taning longang lar ia ke ap ia mungo ben a nung lar. Io a taim a papalum, ia ot kama wanan hap a mambare na meeting anandi tuaka, tuk nuk a tarai la vung ar ia tur a balaure a numila lar tuk narit vat na kilala me iau. Tuk tar lima na kilala kutika taur dia arkia tar a kalamana ia ka. Ap a taim a nung papalum lilivan ma numila a lar, a ka tar me iong na dekdek na e, ing lar na dekdek nae. na ngirngir nae na ngirngir na salens i poropote iau pi kir a nuk pa. A wan hap a turdek na a tur dek na ngir ngir na momonong i perepote iau. Perepope iau taur ia vaburupa iau pite arpa ma nung ko na luluai urep are nangadi mep na na momonong kondi i tole la iva dekdek iau ma nung papalum, ma nung papalum. A taem a papalum, a nung pia napal, anung piana pal mep a nung lar a kokoina ot. A barbar mana tare rap miti, a taem a urek la longor na narate. Iong na taem kir la mur, iong na taem hap a pite arpa ma luluai ma ko na taem. Hap a bilak na taem pika a tarai la la ot vaikil, laot ke ap la vaikilik tar la inge me rarate vatung pite arpa. Manung word i balaure vat na a vat na, lotu a sda, rmcm, a uc, ap a rivaival, ondi ma nung word i balaure la. Ap a nung word, a tare, a ko na tare, atare lala tar la longor niurek. Iong na taem a dekdek na e pi ka iong na taem a ko na taem ot taur la. Manung kine kati, a gugu urep a, a <hesitation> lo iong na voro na ar tovo, mia ma papalum kiti a toloi. A re nangadi mep, a papalum kiti a toloi a lo iong na voro na koko na magit ap anung, a nung lain ot la gugu a nung me ap a nanatung la gugu urep lare nagadi mep. A lo na voro kol na urmagit, a tia ma e ma koina na numila la koina na na kominiti, ap a koina na na nimilai a barkokona. Manung, manung nilaun ot a a a artovo, a purum ma nineteen ninety mitua bilur, a a grade six vua ma artovo, a tatur pa van tuo vunairima, artovo di kari ia tua vunairima, a varap nung artovo nineteen ninety one ka nineteen ninety one sep ka nineteen ninety four. Ai mituma vunairima a varap nung artovo kuti ma lar a ke kati ma lar. A nung luaina tina tur pa tar a wok, a ke vakuku a wan a wok, ma ning a a wok ma ning a compani di vatung i takubar resot. A time a papalum a tuma, papalum pa tuk tulai kilala, a lilikun ma let, mitinge a ke kati ma lar. A time a ke kati ma lar, a tatur malet pa, a wok malet pa iong tula kilala malet, a tia ma a compani di vatung i mep TDSA taem a wan vua a wok pa tula kilala a tia, a parum malet a ke kati ma lar, a taem a ke kati ma lar, a nuk tur apa tole pa papalum ma two thousand nineteen a word recorder, tur i wan i wan tuk narit a vot a a word member nagadi. Tuk narit lar a gugu me mula team bonie mula van kuti mula maravut maive mila. A va na natung la vavat manung, <hesitation> manung famely, la vavat atua manung family, a luai na a me, a vauruana a waina lik ap ura me lik, mila ke odi ma lar, la ke odi. Ai ame lik ot i tar taulai, a vauruana i van i wok, a waura a wauruana ap a vautuluna dia artovo, di artovo io bisec dia artovo. Ap koina maive lar ma pakana kiti lar tara urek ono. Taur arei nangandi mep koina maive kati ma artovo kati mila pia a nung lar, i balaure a ning artovo a praimary. Tuma ninit ma primary a elementary. Ap ura phonix ondi mila balauran ondi ma numila pia na pal. Koina maive e bonie ma pakana kiti, lar a ren a gugu mat maive ma pakana kiti. Io manung kine a vutung koina urep a, a tumu na voro na urmangit, iong urmangit ing kira nunuran atia ma matanitu, a nunuran, ap ma nung nilaun a maingan a taur a ka ma kilala kiti lar na kira tur a ward member, a gugu tar a vot a word member, pika a tambar tar omup taur lang, iong aliong lala tar laka ma pakana kiti, tar la tovo aliong tar la la, ma liong al pakapakana atia lilivan ma matanitu, tar naronge tar atare rap dala rap dala tavan dala lolo na minatoto ma matanit, urep ma nikoina nakandi, ia a taem ake kati ma lar agugu, abalaure a lar, na dekdek na magit ipot kati ma lar, io na ar nodoko a van, mena pakapakana a vatakodo a report u tuma ma law, kuti malet ma balana lar, ap a gugu mat maive urep a lolo na koko na pakana atia lilivan mena ngirngir na hevi na arnodoko. Ap naronge a gugu manung lar akona lar, anung lar kir va re pope ta nandi tar ia va bilak u vunang a kokona lar ot. Atarai la, tangai akona mangamangana tar atarai, ame mitingeva ia vot kuti, kir la vambilaki vunang a nurek nina ngir, ia ma ninila na nilaun. Ia ma anila nilaun a taem va wok urarot vamata la kel kuka, la ngugu la urek pau vunang la vava rikai a kona a mangamangana tar anung lar kirta vinavinarum kirta a kirta vinavinarum vunang anung lar a kokoina ot. la lan kium a nurek, anurek ika ma nilaun nina barmana, nina loklok nina mangana vaina maive taur naronge ia kokoina ot kati ma lar. Ap koina maive me na pa koina maive mula van kuti tar mula lo pirapitaiiong na pakapakana kondi tar naronge. Numila lar kir al va ngirngir nava loklok lar mungo, tamal anu mila o mongono unur kama, nangandi ap nangandi, pika <hesitation> nila na manga mangana kiri lar <hesitation> ava loklok kirla nukpa aliong al pakapakana nangandi vunang la lan ma nurek anure, i maravut la lakeketep la nilaun nina luluai ioma nilaun nina tarai. Tar va rei nangandi mep anung lar akona lar. Ap aot gugu ot manung lar urep arei nangadi mep alar kiti ilo tar ia vua maninga mangana minombo. Mungo ia ninga mangana vaina nangadi, alar ka ivung tar a tole pa pakana kiti tar avot nangandi. Ap avatung koina maive ma pakana kiti. Kiti lara toloi apapalum kiti atoloi akokona akokoina ot. A tovo iong navoro na ur magit, laota matoto, arei nangandi mep aurkia ivot kati vuna iong pakapakana kira matoto mungo ono, pina narit a matoto ono. A pakana kiti atole pai. Ap koina maive i mena pakapakana ionge lar atar urek ono ap me iaot, manung nilaun la mannung kine <hesitation> enang ap kokong enang ilan, kokong itar mat a a <hesitation> family nina nung mama mila va latia atia ma family nina nung mama mila va latia. io ia ava <hesitation> aluaina na a vaina vauruana a me avautulana me la vavatine ma kine na family nina nung mama, okay ia gugu maive ma mula vot kuti mula van kuti tar mula lopa anumila rarate, vunang narit are nangandi mep ararate narit itaratar vuna. Anatlik kondi va rate pai ia baliuka ma niurek aniurek nina vavok, lai lar nundala rarate ilar mep ia raprap kamaga nandi, ikoina taur anundala rarate dala ta toletole vikei, urep ararate ka ninga, anundala rarate ot mep a nundala liu na rarate ot ararate ot iwa koina, itovo pa dala. Dala tovopai tar dala vantar ma, a niurek nina va pua. Kir ma nundala rarate tamal kir dala nunure a nurek nina va pua. Pi tar na kir dala matoto ma nundala rarate dala mama nunure a ratate nina ava pua, inangandi. Lar narit <noise> ava natnat narit. lavanan ma artovo <noise> lavan tar ma niurek nina ava wok, kamba vunang ma nudala rarate la nunure mungo pai, tar dek dala tamal. Ap koina maive na mula lo papa mila a gugu me mula pet a pakana kiti valilikun ava tarei, niga la mep tar, vuna me mula mula lo pa rarate, kondi nila lan apang malet me mula, mula el tatur pa mila goni tar mila rate, vunang lang yio nge la tar mat ilar mep kondi. Mila lang mila lo ararate kan la ionge la tar lei, la ondi laot lar anuk ika ioeng lar arate ono. Tar alar nakandi murmur a liong al rarate malet mila maingan tar mula ta van kutoi tar dala tovotovo tar dala lan ma niurek ninava pua. Mula <noise> van kuti ri mila tar mula lo malet pa al liong al rarate malet tar naronge, mula van mal liong al artovo mila maingan taur mula ta van malet kuti ma numila lar, tar naronge mula re taur mila. Ap mila, mila maravut malet mula ma liong al nuknuk me mula me maingan kaun mila. I ionge ap a gugu maive ma pakana kiti, <noise> anuk ma nung a nat nat lavavat a luaina ot a me, avuraina avainalik ap ura melik, narit dia grade 9 hia bisec, ma family kiti. Ai ia lar anunila mama, a lukaut papa me ikondi, lar mia taulai pa ma me kiti kirta natuna lava vatna natnat kondi kan a luaina me, lar i balaure, agugu ma ar mambolurai ma va nanatung, kiri, kiri, <hesitation> kiri ilar nakandi mep na ap ava natatuna ma kem koke la ap pipi lak na na ar mabaluarai tamal, iot balabalarue lar mep iot imbute la kium pa a nane na me, ap ava tataina, nu mila minombo tar va natnat numila arbalaurai, amaramaravut tar vanatnat a gugu maive ma me kiti a taule pai kium ava tataina kiumpa nuna mama, meva nanatung kirla re arngoleanei ivanan atua laot balaurei. La balaure lar mep a kim onge ma luaina me, manumila mangamangana ka ap agugu, tar a tole pa a pakana kiti kati ma pianapal. Enang miti ot a bilur, kokong mitua marmar, aia ot taulai lilikun malet kuti a bilur inangandi, ap koina maive i ma pakana kiti, ap are nakandi mep ma nung kine kati a gugu lar mep aot keke are me nang ap kokong. Ma numila lar a kona lar, numila kona lar. Manina la mena urmagit ing kan a va ngirngir kir al vorovoro ur magit ivanan pa rina va ngir ngir ma balana matanitu kut, tamal mila lan lar mep atare bule ava tena papalum kondi ma lar, kir la nunuk tara matanitu ia maravut, lar iongna piapia iong na lar lar la maravut la urmagit a matanitu, mila kati ot tamal, mila ongor tar mila lan, mila ongor kaule urep a luluai ia ma nilaun nina tare ap naronge la papalum. La papalum taur. Ian la paplum tar la tar a family iot gugu itama tama iot lanlan. Pi tar al maramaramut miti ma matanitu kuti ma lar tamal, mi lan bule lar mep kokoina ka lar mep amatanitu inuknuk pa mila. Ping ika mila ke kati, kiral maramaravut kan a matanitu taur mila, mila lan mila lan kuruai ka. ko mila pite arpa ma rarate urep aniurek ka ninga i mal a me tar i vot a koina. I ionge. Ina paka pakana lar tar urek ono, kati manumila lar atare lar la ma custom. atare i lar, ma custom. aina arkukul la muri, atambu mep a money lamuri, ikati manumi la lar, avaina miva itaulai kuti, mila van mila arkukul kuti manumila lar. Anumila lar akokona lar ot, naur mangit iongang lar mila nuk tar, a urmagit ionga mila pet kati, a koko ina ot, atarai. Kir ta hevi kirta vinavinarum mila long longor tupera kamula vueka. Mula vueka mula varvarum, milaot tamal, mila ke lar mep kir mila nunure ta vinarum, mep vunang atare la lan ma rarate. Mi pita arpa ma luluai urep tare lan ma rarate. Urep ataem a rarate ibang ma nilaun nina tarai la gugu, la ke la papalum la papalum. La paplum tar anunila na family lalan, mep nunila na family la lan, ma <hesitation> rarate urep a rarate ivan tura mila, amila i papalum tar la koina. Ionge koina maive i mena pakapakana, kondika lar mila rarate ono mila ravate ma balana na lar mep alar kiti nangandi. Mi lan kati mila borbor rarat ma tai, mila gugu urep a taem mila borbor kati, numila ava nanatu mila mep mila ot me la va mela la tar la van vue ka tai, la pere hi, lalo papa al hi kuti, mila tutun, mila tama, kir mila vole money tar mila kul a tinama ta. I lar aning angir na pakana kaule kir mila vole money utuma ma taon tar mila kul urmagit mi tuma ma taon. Atare la matai la mainga ai, la mainga a nangandi, la van vua tai la tar tuntun kium aela hun. Anumila tinama kati mila mila la tar mila en hun atuba. Mila ing a hun na katai, mila inga kalava, mila inga bilur, aurmangit mila en a kalava, a hun, mila ava te na ing hun, na hun a tukuru a taukava a malet a tapiok, ikondika mila ing atinama niga ai na numila lar ahun. Mila ava tena na ning hun, mula rere pa hun ia vanavan utinge ma taon, na kari loloi kaun mila, na git git hun mula rerepai, kan mila ava tena paplum, avanua avame anumila bar barmana ava tena paplum. Tare la kulkul hun kaun mila. Taur mila ran nangandi atarai la vung tar anila nilaun ma papalum, anilaun na paplum a ing a hun, a urmagit tar narit, mila rei nangandi mep kir ta hevi, kir ta mangana na problem ta nangani voto la, vunang laot la inga urmangit la lapiti ma urmangit iongang tari topa bule la lavok ono, i nangandi. Tari vane tar la tar kirla nunuk tar la van ap la pet pa tamanga na nuknuk nangandi. Vunang la paplum ap a urmagit kondi la ing, ivane la tar kir la nuk ta mangana pakana nakandi, ionge, ap a gugu maive me mula, mula vot kuti tar mula lo papa, mula lo papa mila kondi mila kondi mila urek, urep tar ma ni koina nina bulu mur namur, tar naronge tar a rarate i ata, i ata keke ot, tar lar ma rarate, lara tare latato letole vake pa a rarate, urep ararate i a ngir na magit. Taem tar va van nangandi vata nunure anum rarate. Urep a rarate, ilo taru tar uvan. U unana mungo pa manum rarate tar uvan tar ma lilivan nararate tar uvan tar ma artovo mep ma ngir na artovo nangandi. Ap koina maive i me na paka pakana kondi, a gugu urep a ren nangandi mep arkia ivot. Mep a arkia kiti vovot. Lar alar mep arkia ping arei nangandi mep na urmagit kondi ikeke ka. Ping atare la ngo ngo kaun a rarate, ai kondi lar mep di lilikun malet tar a rarate tar di toletole vikai, aipa a rarate tar iot lanlan a rarate. Anuk koina maive, boni manum paplum, manum vinot kuti ri mila tar mila rate nangandi tar mila valilikun malet tar anumila rarate. Ionge ap mana ionge, a watung koina kaule lar kati kaule manumila comunity, lar kati kaule manu mila lar, kati ma bale na lar, atarei akokono <hesitation> akokona tare. A tare kir repote ta puvan ta nangandi, vavan kuti kamba la rate kur ue pau. Lata tiriu mep u van pa va, mep va ravate la mep van nangandi, la urek kurue pau lavan, vare a kona tare ot, vavan kati varen ma la ta variruot. La lapuvan kir la mata vuna a luluai ma nilaun nina tare ionge. Ilar iongang lar tara ravate pa dala ma bala na lar kiti kona lar. Ika anumi la lar kiti mula vot kuti mula re nangandi mep mila ke tapokot kan <hesitation> a ngir na iang ping ke, mila, mila, mila malet ka ionga mila ke taptapokot, mila maravut atare yoma ma taon ioma ngir na iang ma tinama. Atinama miti malar, manina lar mila ke tapokot mula, mula ke ma taon, mila mila ke tapokot mila maravut malet pa a tare tar laot an atinama ningang kan ia vabilak, na tinama ningang tar ia mal a nilaun nina me, vunang atare mituma ma ngir na lang, la an an ka tinama mitumama taon dala re nakandi, mila miti ma lar mila maravut malet a tare matinama, na kar la lo a hun a utuma mangir na iang tar di ivurai tar, <hesitation> a family bule la lan nakandi ma la lan iionge. A nuk koina maive boni ma rei nangandi ma a gugu mat maive me na kokona vinan kondi upe kuti ilar u va koina ma numila lar tar uvalilikun malet pa anu mila rarate. Anumila lar a kona lar, anumila lar lakona lar tur pai kati bilur tuk utuma karu manumila lar a population nina tare. A tare kati. a numila population <hesitation> a noval na mar, noval na mar na tare ondi, ma nung uralar, lar bilur ap karu. Ionge ma kine kati lar ma <hesitation> numila lar kiti lar noval na mar kondi la ke kondi mi lake kondi kirta a kokoina ot. Kirta <hesitation> bilak vunang mila rei langadi mep, anumila lar, akona lar, ap mila gugu mat maive me boney ma pakana kiti uvot apu pet i kati remila koina, koina takonda boney.